الوظيفة اللي حكون سيء فيها بلا شك اللي فيها شغل يدوي شاق، أو شغل في وظيفة تعامل مع الأرقام. أنا ما أحب أتعامل أبدا مع الأرقام.